<laughs> Ɗii ɗiɗi kaa fuu ngel njiɗ,i walaa hen. Mi wanaa neɗɗo baawɗo bomal mi wanaa jiɗɗo bomal mi wanaa jiɗɗo waɗde ko jalnii du. Mi wanaa neɗɗo jaljaltikinto. Kaa so ɗi ɗiɗi ɗi pondaama <hesitation> jalnude yimɓe banngal haalaaji ɓuranikan womude bange, yeeso yimɓe ka.